<noise> Azonao hazavà tsotsotra va ny atao hoe aspirateur? Ataovy toy ny <hesitation> hoe mirehaky amy gn'olo tsy mbola nahisaky izay hatramizay mihitsy iha. <noise>